<hesitation> Fomba ataoko mba ampihegny siramamy amina hagniny hoaniko zao, raha ôhatra hoe efa mamy zao e le raha hoagniko de efa tsy ataoko siramamy eky igny de <hesitation> na koa hoe misy raha tsy maintsy ilàgna siramamy ôhatra raha hoagniko e, zegny hoe tsy tsara raha tsy asiagna siramamy de afaka soloiko tintely le siramamy.